Bai a ie ël walzer, ël tango, la mazurca, ël twist, ël charleston, a ie ël ballo lento, a ie ël bughi bughi, a ie i bai ucitan, m'ën ricordu nen ël nom